Ejii kantig e-yanghe. edu e-fíré tcad-tcad-tcad atciring atciring buan mbe ten mbê gantig, buan mbe gantig ba-fù to ne ofe. wan O-kwu o-ri okun kan ke geh fang, okinkan nke o-da. buop kashuu-ota o. oøbuop kashuu. okwu ta-wan kíra. wan o-kwu twrh okinkan wa wan mu mu ne butce. ke na. biem bė nyange atciring atciring ge nkere muten gantig. nkere mu kpakpa muu be byikan, ne ba-ana ne banchan a-nnan o-ko, achi nyi nyi. gé a-chi chiom, ba-tun o-achi a-nyiding a-fuu nki a-chi ki-fii kamong bot buan mbe kantig kireng a-mmuu. a-kong o-kong wan, wan, o- wa, owang o-tcin otca. ki ra a-kim o-fii o-jong, buam mbe kantig nang babacell mbe mbe, a-kwu a-nyung kà-fa kise owed. buan nang kise babwu ba-a mane-juo kise Nang bi de mbyi be mbyi ba da fe ke biko ba-a maneso. a-rang. o-ra ora. ora. ora ora. ora. ora, Atciring atciring buam banyi chay babwu O-bung ga fa kise Wan onyi chang mu enyi duy o-fuu o-o bwu ne tcifuring o-juong kise, ba chi ga esedang o-sedeng a-fuu wan jii kise. a a dajuo ne?. O-nyiding o-fuu, omu mu o-juab ang o-fii, a-ching a sed, wan jii a-a. da to omu? mu o-myiding o-fu atcang. ejii myi kpa kpa e-mu-e-fii ene. Bi buung nta oto egbang echad bi dim katce buka, omu e-da to, bi tong omu byi roo akwu byi bua, esim ne muu byi da bua bi ba te, byi dua re di triuing byi chi da wure ba muu ambe ne byidim banwed eten, byi gwod bise byi so ateang byi ram birding ne bi dim banwed, Bi chung e-fyi banwed ambe ne based o ba-fuu wo dim dyikan, akwu ke dyikan nke a-da da rdi birding mbi yen a-banghe pyi opyi bide nwed a-ti a-chi dim wa kizonghe nkiten a-tca akwu a-da rdi birding, a-chi tuu dituu a-fyi ne ndi bot buan mbe kantig wan o-fing o-fing o-bua ne biem o-pwo, nta o to nang kifyi ba-a tude nang kate kasu kiked baram birding ba a yi be. ba mung o-mung biem anyi gbad badim enang, buam mbe kantig, banchi ba kwu ba-ri sare, buan mbe kijii wan okwu kijii, egbang dehkpo egbang dehkpo ne edin, bone ne bonchi mbe kese ba-ri sare biem byi ba ti bi yanghe, kan a-chi a-ri bi se otiem bito kpakpa a-o nyicheng muu ne onyi men ke ga fa kise, nang bukyi ke o-dim e-da rdi kijii o-o-banghe okimen o-ba kiked nyi mu o okyu, o-banghe okimen, onyi men o-nyid o-fu nyi mu o-rdi bakyi kijii bot kantig Oyen charik oguda di boki oba lendi ga ke hese men oba doua gafa kese <hesitation> a du a mani que a wouy hem yen abue eji enuye pkakpo amu epke ene na egele ba chi ete baraing fun wan are o'nel emmane o'chi buasen ola fun wan are ye <hesitation> ayi tar afifin war yen ba'nel ba awea chu ne waga yen gam be nwa rar baful aji ayenxh a pello wa oje pka pka oye aji etong kaba bebonge kene o o'r seletor o'r sel bel bet ofu keban wert een ofu chi bo boung le agy baswn le ban wu lege ba far manisom a ge ji ene ba sang le ban wel clunchi embe aji eh kan tep infector inrenge oner kan tep ba'nel amba de odong chom nke ba'nel bafu chom befi kachi inga yen chom pka pka ingle mu Abraham chi kan tegin kan tegin kan Katen kayen nga ba me fa insuma lati indi bolom info osowor ita kalang achi bale wan ette mbe kan tep wan mbe kan tep imu ba leng wasong ora pkele Jen he bayen chick bayen chick embe emu je ne le bee na bou bo may pa inshona osowor ottah omo ogono ogono offer beam eteh aten

Otuga ku mu ke shum last atugaku imu a kamishua dii kan otu kaku imun ten imun a ressy eba shu or a aressy eba you kasi <hesitation> osen ofifor owank elea tar de be dong kan tep nah yen naye obi esem le takan ora phele chi aku na mba ba mu ba for mani che lekan ba ava la man lekan ne chi are bem be yange chom ge fofor kewang eleh nabe de bafe awanye e key ba buvasin kembi ekagale ekebe osowor etah kan archi olina tube be nke nga be muea bingor